دموسقی بادی آلی چی د پو کولو په مرسته ږغول کیږی ډیری دی لکه سورنا نی دلنواز هارمونیه تولکه ډیری نوری به هم یی خو زما یی نومونه ندی زده